کنہہ مخلوق چِھ آبس پیٹھ پکنٕچ صلٲحیت خٲطرٕہ زاننہٕ یوان، بشمول آبہٕ سٹرائیڈرز، باسیلسک چھپکلی تہٕ ممکنہ طورس پیٹھ گیکو۔